Tombosoanà vo- <hesitation> sakafo raha hanina azo hanina manta zany, dia izy hohanina manta iny a dia bebe koa zany vitamine ananzy a sy potika fa tonga dia mivantagna amin'ny vantagnan-tegna, dia voka-drasiny ndraika raha ohatra ka rasy fikarakana izy hoe sy madio sara dia sy fantanao raha momba an'igny takagny a dia miteraka aretina agnaty koa avy akeo.